إيه نتوقع في فرج، يعني الثقة تكون في النفس ولا في الناس وكذا، الإيمان شي أعمق من هيك، حاجة في المبادئ وفي القيم، مرتبطة بقيم الإنسان، ففي فرج الثقة مش نفس <hesitation> مش نفس الإيمان لكن مكملات لبعض صراحة <hesitation> أو وجود ال- نشوف فيها ممكن وجود الإيمان لازم يكون فيه معاه ثقة.